طبعاً طبعاً أكيد أطفال الجيل القديم كانوا أسعد بكثير، اللي هو طبعاً كانوا قبل خمسين سنة أو أكثر، ما كان عندهم تكنولوجيا ينصبون عليها ويتركون الخلطة بالأطفال اللي حولهم وييجيهم توحد أو أمراض اكتئابية، أو ادمان حتى على ألعاب الفيديو، أصلاً ثبت إنه ألعاب الفيديو هذي اللي كل الأطفال صاروا يلعبونها تسبب ادمان نفي ادمان المخدرات بالظبط، وأعراض تركها نفي أعراض الانسحاب.